Pos huendu Canadá un país de coloniagi i assín mu insussu, pos no mos sona ná. Dela genti provincia de pallí, los indius i los esquimalis, tapocu no sabemus ná anombrau, de no sel la pesca de ballenas. Me figuru que ena parti francesa de Quebec, pos la comía sedrá astilu francés i pala otra parti, la inglesa, pos sedrá comu comel en Inglaterra. Amus, poca gana de dil.